Sa të stirarsh ke mb- një parë brek ke mbzonjë një stiratur, ka rrish attentu te a temperatura të stiraturit, përçë na e vu troppu autu mënd jetë se qikët hijën ma hijën edhe brekt, na e vu troppu vashu inveçi risqar se qikët ngë dajën, ka ghuzarsh ujët gjushtu, përçë na ghuzarë ujët çë ngë vete mirë, mënd jetë se danexhar u tessutu.